È yaȧ guùŋ tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ wèè wo kȧnȧ fuɔɔ̀ŋ wo yɔ̀ɔ jȧȧ wì diɛŋ wèè wo guùŋ yɛ̀mɛ̀ wɔŋ fuɔɔ̀ŋ diɛŋ maŋ gbaagbaa sùȧ, hɛ̀ɛɛ̀ŋ, e fè guùŋ maŋ gbaagbaa sùà kɛɛ wɔŋ fuɔɔ̀ŋ gbiŋ, e bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wèè wo kanaȧ wo yɛmɛ̀ kɛ̀ dièsɔa naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ wèè e nɛ̀ŋjè jìì fuɔɔ̀ŋ e nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, dièsɔa kanaȧ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ wèè aŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ aŋ gbèè wɔŋ fɛi kɛnɛ, diè jɔ̀ȧ wi nyȧŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ wèè wo nyùùŋ maŋ nɔ̀ŋ jii fȧo sùȧ e jùù ɓɔ̀ nɔ̀ŋ moo sùȧ, è yaȧ guùŋ tɛ̀ɛ̀ wo kanaȧ wo yɛ̀mɛ̀ wɔŋ fuɔɔ̀ŋ diɛŋ wèè keì naanȧȧŋ gbiŋ ɓɔ̀ è jɔ̀ȧa, kɛ̀ tiŋ nȧŋ donȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ yȧwi nȧȧŋ fooninge nyȧŋ è yȧìŋ fuɔɔ̀ŋ lɛ, è donȧŋ nɔŋ kɔɔ gbȧo sùȧ, tiŋ mìŋ naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ wèè wo kanaȧ wo nyɛ̀nɛ̀ŋ kɛ̀ è nɔŋ keì wèè fuɔɔ̀ŋ gbȧì fɛ̀ɛ̀.